ס'דא אסאך אנדערע מינע שיך. ס'דא באלעטפלעטס, ס'דא הילס, וועדשעס, סענדעלס, פליפ-פלאפס, סניקערס, <hesitation> ענקל בוטס, קאמבעט בוטס, סתם בוטס, א לאופער, א- און שוין.